ज्वार बा किच बी बोलो लो। पीआर मेरा ना दिमाग ना ख़राब हो गया या जो टिंडे टोके बोलो बी लो। मेरे तो किच ना करो। पर जे मुके पता बी गा चले। का बोलो लो टाइड। तेस्का हौ फुटबॉल तेदि बड़े बजाये कारी।